Afotu a mede bɛma wo nye dɛ hwehwɛ ob- obi a onyim ka -dɛm kasa ne ka na ma n'aso ntse dɛ erusua kasa no na mom ɔyɛ wo dzen dɛ ebɛka anaa dabiaaaa ebɛyɛ ebosua biibi afa kasa no ho ntsi nyimpa no hyia wo ɔnye wo nka. Ɔba no dɛm a nyimpa no dabiara a obehyia wo ɔbɔbɔ mbɔdzen dɛ ɔnye wo bɛka dɛm kasa no. Ntsi ɔnye wo ka a ma ɛnntse ase no ibohu na ɔrekyerɛ wo dɛ iyi kyerɛ dɛm, iyi kyerɛ dɛm w'enyi bɛba wo ho do n' na esua ewie. Annyɛ dɛm so a ndɛ abɛefor kwan aba a wosua kasa wɔ hɛn ahomatrofo ahorow do. Epɛ dɛm mbea ahorow ne bi dabiara na akɔ do na erusua mesi ma kasa n' wɔdze dzi nkitsaho. Biibi nyi na epɛdɛ ɔkakyerɛ wo a ekakyerɛ n' dɛ ɛpɛ dɛ eka dɛm nna ɔno ɔakyerɛ wo mbrɛ ebesi aka n' wɔ kasa no mu, edzedze ne dɛmaa na ehu kasa no.